<hesitation> anti kaxakó che kidatana xa nani doctor anti ká, te ihó yuku nani arnica, pericon, xudanruana te dakena iin li ñi te xun anda nu nutu herida ñoo xhin lia algodon hó iin dama, xa ihó ngua te xu dakena nrute niuté nraxan nra ngua ngua, akena iin li nagua tuku texun tego kué nrete ñuu dakena dadakena iin yuku plana nanixhi, texun dakena un dakadina xun kainina chanclana iin o uu un, un exun te kadanguana, nanruxhi polvito ta dakena nó herida ngua tetanguana xhin iin dama, diuna ku tama tenoxañate dakena naxa nani xa'á nani xa'á nilani dachona savila textatuna no no tu herida ya'a te dio dakidatana xhí.